Sincerament l'ai ne dë preferense, però sia sia ël computer che ël cellular, se no la televiziun, la televizun pensu ch'a sia l'ünich sistema che riese a senti diversi tipi dë nutisie, però tante volte a t'fregu anche cule coze li